हांव जोर चार नंबर चिट्टा झाल्यार माका ह्या दिसा खुब म्हत्वाचें किद्याक मुणचें ह्या नंबराक हांव जॉनमन येलो दिस ह्याच दिसा हांव पृथ्विचेर जणम घेतलोळो। आनी सांगपाचे मोंचे चार तारकेर अमेरिका स्वतंत्र मेवलो इतलो माका उगडस येता।